ما کامیک ہنو ہر قسم ٹریپ بینو۔ ٹریپ گاڑو در ہم ہارنا اؤ تھیو جا ہم ہارنا خو کوئی دھور در ٹریپ تھینو کوئی نھیر نھیر ٹریپی ہارنو۔ اؤ چُٹی جا آسو اتوار خوشارینا، ہر دیس چٹی بینو آسو گوٹا تی بھیولا۔ لیلا چٹی آسو خوشارونا۔